U thëshja se kuhacjonën e sotarja përçë mënd anki të ha më shumë a pranzu e mënd venjë mirë però u rischiu ë se pranë na ka shurbenj o ka vete te skolla o te l’università mënd ndihem më debull.